Latsi saa füüsilidselt aktiivsembas tetäq näütüses egasugutsit mänge kõrraldadeh. Kui koh om näütüses juuskmist vai takah ajamist. Vai sis egäsugutsidõ spordiallu tutvustaminõ läbi mänge.